﻿सबसे पहले तो मौसमी सब्जी खाओ जैसा मौसम च वैसी सब्जी खाओ तो व सस्ती पड़े छ। जस्या की थाई ताजा ताजा सब्जी मिल जावेगी पोषण भी मिल जावेगी और दाले खानी चाहिए उनमें प्रोटीन भी बहुत ज्यादा रेवे च। गेहूं चावल ज्वार बाजार ये सब सस्ती चीजा कटहल कच्चा केला आलू हो गया यह सब मास के बराबर प्रोटीन देवे छ थाई जब भोजन लेने जावे तो योजना बनानी चावे छ थाई जब भी लेब जावे तो तोड़ो योजना। बनाके जाओ हिसाब सु सब बजट के अंदर रहकर था बढ़िया चीजा का सके च।